Gyíŧi ma bigí ngi asaar ma njal bintimbi ma, bboso unwéeti boli mo hala ngi gi ma a taarale, a giŧib doroŋ, bigolla ngi ma gúbur mo. Ganti bii ggí mo gyíŧi ma bindúba, ganti a bàa bitidi ma bàa bigolla ngi toorandi mo, bari wola gaaji ma bingi ɓéeŧindi mo bàa bitida, wi ma ntíngani <hesitation> giŧiɓi mbagi bà yaati ndaani, ganti njan bintimbi. Bari bigi ngi ŧiɓe, bingi wentele uduulu, bigii <hesitation> asaru uduulu a bàà ma.